ممكن يكون عشر كتب ، وممكن يكون أأل من ده ، في سنين معينة <hesitation> في كتب معينة بحب أركز عليها ف ممكن أقرأ كتاب أو كتابين تلاتة بس في السنة ، عموما خلال حياتي كلها ممكن أكون قرأت ميتين لتلتمية كتاب